اقدم هواياتي هي الشعر، كنت انجب نكتب شعر وكنت نحب نقرا شعر وانا ظغيرة. بدأتها من وانا وظغيرة لما كنت نقرا في كتاب اسمه كتاب "المطالعة والنصوص" في المرحلة الإعدادية. فكنت اول ما كنت نقرا النصوص ابتاعة الشعراء كنت انحب نعمل زيهم ونقلدهم. آه مكنش يظبط معايي بس بعد كد اتلعمت وكنت انحب انقلد هما بيكتبوا عن ايه، سواء عن الغزل غن الوطن. فكانت الهواية دي حلوة ونميتها عندي لفترة وكنت نكتبها في اجندات. وكنت عاملة أجندة خاصة بالأشعار اللي انا كاتباهي.